mkpo nsimade ndinehede ndia eti eti k'usen ubok edi enh. mmon utip ikan ma uyi. mbun uyi oro. ntem mmon utip ikan oro. nwana mkpo mmakara oro ndon nda uyi mmi oro ndone nta e nte enemde min ndita. mfiak eside oro etep edesi edi mkpo nwen nsimade ndidia k'usen ubok. ntem e kpan kpan e edi utip ndia e kufip utip oro o ndia ke eside odo efep akame. mfrekefre edo akama ma akara o nda uyindia e akamo oro. ndia e nsin k'idem mmi nkura. edi akamo oro isinehekede ifan ma ami siak esinanam min ndida okposon enyenam nkatinde edesi mfiak ntin mmon ufip ikan ma uyi. udia mmi edi oro k'usen ubok.